إذا كنت تحب الكبسة فطريجتها سهلة: أول شئ تحضر الأرز وتنجعه فى المى لمدة نصف ساعة ، بعدين فى الجدر تحمر البصل مع اللحم فى شويه زيت ضيف البهارات مثل الكمون و الكركم وتحركهم بعدين تضيف الطماطم و الماء و تتركهم يغلوا بعد كده تضيف الأرز المنجوع وتغطى الجدرو تتركه على نار هاديه لمدة ثلاثين دجيجة ولما يستوى تكون الكبسة جاهزة للتجديم